जैसे मेरे पास एक जूत्ता है। तो उसका ऊपर का हिस्सा नहीं है और नीचे का हिस्सा ही है तो वह जूत्ता किसी काम का नहीं है।